U! khuchanja babana batiti khuli khukhafilwa taa, babana khufwa nende khururawo khusibala ee! sesili silayi taa kila khuchanja babana batiti u!u!u!

Chingubo chase inchiyonjja mungeli indi nga chapukhile, esinga nekamechi kamamiliyu nende sabuni wamala naba ngechikolola- nanikhila khumumu naba nga enchikolola chaba chindayi.

Khubone khuri baba balayi khushalo oba bekhalange nebabandu bulayi nebacha nga balichanga bulayi nebamenya bulayi khushalo okhwokhwo.

Khubabaolele bache esi dakitari bache babachanjabe bulwale obwobwo nga bwabatilile sebuli bulay khuna! khusyalo tawe.

Khufuna bulamu bulayi nende khuloba khulwalilila taa kakila nga so! sewesigile taa khufuna bulwale bukhali bwatwela taa.

Butinyu bunyala bwaba khumundu oli nechingo chibili, bilindi omundu yuno anyala wakhasibwa khulinda efwamili yewe abanga sanyalasa khukwolelesya bitakwa byewe babana bali ango oba mukhasi niye alinenaye bakhasi nibo ali nenabo taa

Babekhali be mushalo bafune khuramba khulayi bafune lipesa nabo bemeshe khuhwiyeta mungo chabwe

Obechange nga wisinga buli sawa khukhwama kumutikhinyi wisinga angolobe wisinga newanyalisya khubona ori kumubili kwowo sekuwunya bubii taa.

Ibechanga lunakhu lwa sabiiti wacha muchachi walomba elwo nilwo lubechanga lunakhu lwekumwikhoyo nabii

Khulwekhuba sewenya wawambisya babandu babandi bakhili simbi bulwale obwo taa.

Khurambisya butala butiti oba kharambisya chikando nga khwatambile kumulilo! kumunyakasi munjju, khurambisya ebyenebyo.

Butinyu bwesi babandu babiramo ebukanda eno khuba nga sebali nende busomi bubamala bamanya shesi bakhola taa sisind baba nga banywa nabii bebilila khuu khwombekha chingo chabwe sisindi baba nga betubila mubisayumba bikhali bilayi taa.

Khulwekhuba omuchafu mubandu nende chingubo echo sobonekha bulayi taa ate orera bulwale khumubili kwowo.

Bacha mutawuni omwo khucha khuyima chikasii naye akholangekho ekassi afunekho lipesa lilinyala lyamuyeta mungo mwewe.

Wakhile khubona ori khokona muneti, eneti eyo niyo ekhulinda bukunjju nebulobe khukhuluma ofune mareriya taa.

Kamakobi kamatiti kayetanga bakhasi khunanikha bisinesi khusyalo ne! mu! nga bafunilekho sifwiti banyala bananikha khukula chinyenyi nga chinyanye baba nabo nga bayi! kulisya bafunamo khukhwiyeta.

Ew! ba! batekwa bache khwisomelo nabo bache basome bafune elimu endayi.

Covid-19 yanyanya babana khumasomelo mungeli indi babana bano sebaba nga bacha khumasomelo taa akhali baba nga bababoyela engo nga khusoma sekhuli nga banyala taa wamala yamalilikha nga khabongelakho kumwakha kukundi ebweni khurama musibina syesi bandi bele baruriremo.

Yananikha nebabana khufwa abandu bakenda bafwa, bacha mutawuni bakobola bafwile mbo ari abwenawo nyo esibwarakikhila kwaba kumusomo.

Khukenda lukendo luleyi nebabandu bababakali, muminana mukari omwo ee! kale khu! ku! ku! khufuna buwangafu mukari omwo.

Mumiko kirano kilikhukhwicha atayi, enaba nasomesile babana bange bamalile khusoma nenase samwene inaba nombekhilekho chinju chase chekhupangisya, bapangisyi nga bechile khukonamo, nefunakho lipesa lyase linyala lyancheta mumyakha kikindi abweni.